ⴰⵍ-ⴽⵀⴰⴷⵎⴰⴷⴰ ⵙⴰⵏⵏⵉⴰ ⵡⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵡⴰ ⵔⵉⵢⴰⵙ ⴰⵇⴷⵉⵙⵉ ⵎⴰ'ⴰⵏⵉⵏ. ⴰⵍ-ⴽⵀⴰⴷⵎⴰⴷⴰ ⴼⵓⵍⵀⵓⵔ ⵙⴰⵏⵏⵉⴰ ⵡⴰ ⵀⴰⵔⴰⴷ ⵎⴻⵀⵓⵜⵉⵜ ⵏⵉⴰ ⵡⴰ ⵜⴰⴷⵣⵉⴰ. ⴰⵣⵀⴰⵏⵏⵉⴰ ⵡⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵡⴰ ⵔⵉⴼⴰⵇⴷⵓⵙ ⵀⴰⵔⴰⴷ ⴰⵔⴰⴷ ⴽⵓⵍⵡⴻⵜ ⵏⵉⴰ ⵡⴰ ⵜⴰⴷⴷⵓⴱⴻⴷⴻ ⵉⵜⴽ ⴼⴰⴷⴷⵓⵙ ⵀⴰⵔⴰⴷ.